सू सन्क्ति मा यनि ब्वल्दु सू सच्ची मा मैते भी पागल लगदु आस पड़ोस मा भी ल्वॉक जांडदा छिन तेगा बारा मा सु चुगली भोत करदू मेरी भी चुगली करि वोली तेन मेते पता ची तेगा बारा मा।